Amiko manokany aloha ilaina izy am'lafiny raiky resaka filokana am'resaka sportif. Voalohany ilana azy mampitombo vola izy nefa koa am'lafiny raiky izy tsy ilana satsia au lieu ny vola tokony hanavanao sakafo ho am'vady aman-janakinao lainao am'loka nefa anao manao loka koa tsy voatery hahazo isan'andro fa tsy maintsy ho lany ny volanao. Manao loka koa anao ilanao koa manao loka satsia mitombo ny volanao raha ohatsa ka misy chance anao na hoe sanjila <noise> zay ny ilana ny s- <hesitation> amin'ny fanatanjahantena de ao koa ny tsy ilana anazy amin'ny fanatanjahantena. <noise>